Wa ndaunu nonali lini bati kani wanda wamwezi waa mwezi waa ta mwezi waa kumi na moja wizile chibamumwi kufumo kuu kusumbawanga engeindi papo pa pi kazi khuka zshimiwa aiza enge kutengene zshi galii liaki kwengidi liono le kati twafuma kwi kwi harusi ya- ya- ya- yakwe binti wakwe ene kati ukuwiza papo ama amanju kubili enge kuungu bilia panti kala papa pakwe papa pano wangubilia pano wakungu biliaa alinge vino wa ubili wamala anjuu kuuku ungumishi sala ya toba akungumishi sala ya toba pano kungumishi sala ya toba wamala akumala amatyu unafanya kazi gani namne nanati kuu- kuuka zshimiuwa nowa nena vivyo ama- amanena mati nika <hesitation> pmwu twilu miwaa impi- impi- mpingwi ishirini wane nati unauzaje na- nanti nauza kukasha kukashaza alupingu longa mwanda wanda huo Ningati niwaliba atiane alinge waka limshi nguzisho ishirini wampela shingi elfu mbili alafu washa wansila naya- naya shilingi elfu mbili kama wasaidia atiyo ni iyo nimekusaidia yani maanake itansaidia wino wansaidia amati mimi nime ne mwinamo fumu kusondowanga afungwi harusi ya- ya- yakwe binti wane koo walinge nkufika pakwe pila ela ili ijale lima ticha ili mono nooneka ko nati mpitile pwa pa geleji papo ntengeneze naina namne mati ahha fwandi fwandi ne mwindi papila ela kalibu sana pila ela nkwati aha asante <hesitation> walinge pano walanda vivyo washama awansili yela iye efu efu inne ama omba amaya ama subila wapi gali yamtengeneze zwali jaku mtengteze zeziya <hesitation> gali limaka ameli tengepa lilantu twi yanine ani afuma nayo kukwe kwi harusi gali limaka mwilike wa mdaa wa kufi wa kupita uma fika amiza mangaga amati ne mwina pita amati aha Sawa babu na ata ivyo sana kuiza zawadi inutu mpela awati sawa nika namtakie safari njema nala pita ko uwanda uwoni ngatali wanda uwawa bahati unoo nda- ndani ya mwaka huu efu- elfu mbili na ishini na nne alie ni bati yampi tila ngata ii